<hesitation> Ia rô! Azo sokajin voron rô pingouin satria <hesitation> izy e, <hesitation> magnano volovolo karaha voronô, <hesitation> vavany lava karaha- kara drakidraky igny, pôzigny <hesitation> raha izy tsy magnembogna fônfôn na izy e mbôl mangatody ko aô, kar- karaha fomba fiainan'ny vôrogno fôn izy e.